Ndeffuuji ɗi njimmi sanne sanne ɗii yo tooyoori, ñiiri maafe, coordi. Ɗii woni ɗi min pini min tawi kañum e ñaari ñanngoori. Ɗii keewi nanngude reedu neɗɗo. <hesitation> Ɗun woowtiri <hesitation> banngal ñaanduuji ɗii ka.